Allinta mikhuspa, millay yuyaymanakunata umaymanta amachan, hinaspapis llakiykunata wañuchini ñawirispa utaq qillqaspapis; mayninpiqa tususpa ima.

Qusqu apukunamanta yachani: Awsanqati, Salqantay, Machu Piqchu, Huayna Piqchu chaykunallata. Ayaviri llaqtaymantataq Qullqiparki, Antaymarka, Pichaqani hinallataq Punku Punku, chaykunata. Hinapis kanraqchuna.

Nuqaqa yuyani: Irqicha kaspaymi pakasqa niray karqani. Qhipamanmi kampupi tiyarqani, chaypin chaninchayta yacharqani; sasachakuykunatapis riqsirqani. Chayraykun wasiymanta sapakutipis lluqsirqanipuni, imaraykuchus musuq qatipakuykunata sasachakuyta munaspa, taytamamaykunata uyarispa.

Yuyay allin kananpaq, nuqa llump'ayta qillqaspa utaq tususpapis samani, chaymantapis mamayman llaqtayman purini. Chaypi paywan kaspa kusisqallan kutimuni.

Nuqaqa kunan p'unchayqa anchata qillqayta munani.

Llaqtaypiqa runakunaqa manan hayk'aqpis saqsakunkuchu. Umallinchisqa allintan llank'ashan, kulturapi, turismupipas allintan ñawparishan. Chaytaqa profesiyunniymantan qawani. Ichachus wakinpi imaynachá. Ichaqa sasachakuyqa suwakunaq suwasqankupi kashan, hinaspapis llaqtaykuwan rimasqakuna manam chiqaq kanchu.

Nuqaqa manan wayk'uyta yachanichu, ichaqa wakinllataqa mamitayta hatunmamaytapis qhawaspay yacharqani. Taytaywanpis mayninpiqa yachapakullaranitaq.

Talleres utaq Conversatorios nisqa imaymana riqch'aq llank'aykunata astawan ruwayta munayman. Ima qatipaypis kanmanhina, t'aka t'akanpi sumaqta kutichiyman runakunapaq. Hinallataq tukuy riqch'aq qillqaykunatapis ruwaymantaqmi, astawan llimphikunata utaq willakuykunata: kaykunata makiywanpis, cumputadurawanpis.

Nuqaqa kusisqa runalla kakuni. Thaqmi kani, ichaqa mana confiyakuq. Llullakuqkunata tumpayta mana munanichu. Imapis intirisawan hina tukuy atisqaytan ruwasaq, sunquyta kuyuchisqanrayku. Chhaynapis, voluntariyaduta llank'aykunata anchata mashkhani, yachaypipas utaq kulturapipas mayninpipas kanman. Hinallataq pipis yanapakuyta mañawan hina kusisqallan sunquyta churaspa yanapani.

Nuqataqa hatun kusi kusikuna astawan manchachiwanman; chaymantaqa taytamamay wañukunkuman hina.

Ayaviri nisqa llaqtayqa, huq t'aqa suyu Melgar pruwinsyamanta. Kayqa altiplano Punu pampa ukhupi tiyakun. Ayaviriqa, waka uywanawan ashwan riqsisqa, ichaqa uhatapis, paquchatapis uywanku. Mayninpi chaqratapis llank'allankutaqmi; ashwanqa papata, kinuwata, qañiwata, siwarata, ima; uywakunapaqtaq awinata, alfalfatawan tarpunku. Kankachu nisqa mikhuywan Ayawiritaqa hawa llaqtakunapi riqsinku; chhaynallataqmi Tinahani, Punku Punku, Puqpuqilla nisqakunawanpis. Hinapis, sapa killa uywa qhatu nisqakunata ruwanku. Tukuy raymikuna watan watan ruwakullantaqmi, puqllay killakunapi, ch'aki killakunapipis.

Nuqaqa p'achakuyta munani mamaypaq ruwawasqanwan. Paymi willmachakunamanta p'achakunata ruwapuwan, chhaynallataqmi hatunmamaypis. Chay p'achakunawanmi churakuyta munani.

Llaqtaypi rikukun astawan wakakuna, uhakuna, wasiypipis tiyaq uywakuna kallantaqmi: misi, allqu, wallpa, quwi, wakinkunapiwan.

Nuqa manan tarpurqanichu imatapis, ichaqa taytay, hatunmamaypis papata awinatapis tarpurqanku.

Kay killakunapiqa manapunin parananchu, ichaqa parashanmi chika-chikallanta mayninpi, imaraykuchus kawsayninchis nanayniyuq k'iriyuq kashan chayrayku. Chaymi llakipakuypaq kashan riparayniymanta.

Kay qanchis p'unchaykunapiqa astawan pinsamintu nisqa t'ikata rikurqani, imaraykuchus uywani wasiypi chayrayku. Hinapis peperomia utaq collar de rubí walqhakuq t'ikachakuna kallantaqmi. Llaqta ukhuman rispaytaq, tukuy riqch'aq t'ikakunata rikurqani: hatun, huch'uy, taqsa tukuyniray.

Wiñaspa manan yuyanichu imatachá munarqani kayta, ichaqa yuyani tusuyllatan munaqkani, chhaynapis makiwan ruwaq llankaykunata tukuyta qatipakuqkani; qillqaqpis kani anchata.

Nuqa kusisqa kashani sapay tiyakusqayrayku, imaraykuchus runakunawan utaq aylluywan mana yachakunichu. Chaymantapis sapaykaspa pruyiqtuykunata qatipayta atinin.

Ashwanta munani puqllay killakunaq karnawal raymikunata, imaraykuchus tusuyku takiyku k'aqchapi utaq pandillapi, ña chaqrapi ña llaqtapi kaspaypis.

Qusqu tiyasqaypiqa chiri kunan wata ayparushanmi, tulluymanmi waykushan tumpayta.

Kayta niyman hamuq waynasipaskunaman: Tukuy imamanta ishkayrayay, tapukuy, hatun tayta mamaykikunata tapuy kawsayninmanta. Imapas phiñachisunki chayqa, kuraqña kaspa yuyaymanakunki. Kasukullay! Imapas llakichisunki chayqa, ashkhata ñawinchay mayt'ukunata, utaq tusuypas, chaypin phiñasqaykikuna kacharikunqa. Kuriyusu kay, riparayniymanta ancha yachayta munaspayki allin kawsayta chuna tariwaq.

Nuqaqa llakisqa kashani allin kawsayniymanta, imaraykuchus unqupayashani, chayrayku.

Mamayqa mana manchakuq, mana sasachakuspalla puriq, tukuy yuyaysapan. Sapa wawan. Payqa taytapis mamapis ñuqaykupaq karqan. Payqa enfermeran, chaychá sapa kutillan irqi kaspayku allinta uywawaqku. Kunan sunquyta suwan astawanraq. Hatun kaspay ashwan chayraqmi riqsishani; kusisqan kashani.

Mana nishuta paquchata riqsinichu, aylluypi manan uywankuchu, sutinkunallata riqsini: suri, wakaya nisqakunam kan. Chhaynallataq ichaqa willmanmanta riqsini. Hatunmamaymi tihipakun, willmantapis rantikun hina; chaywantaq phushkaspa p'achata ruwan, ña nuqaykupaqpis ña runapaqpis kanman hina.

Paqarin waqmanta qillqasaq, ichaqa ñawirisaqpis, chaymantaqa wasipi ruwanaykunata tukupasaq.

Takiykunaqa nishuta sunquman chayan, imaraykuchus runasimiypi takinku utaq llaqtaymanta, kawsaykunamanta ima, chayrayku.

Kunanqa llank'apakuni huq waynallata yachachispa. Chay qhipamanmi wakin kursukunata intirnitpi yachapakushani.

Taytayqa kallpasapa, yuyaysapa, ancha k'amikuq. Payqa 12 wawqipanimanta kuraqkaq. Paykunapaq taytanhina karqan, mamanpaqpis qusanhina, imaraykuchus taytan wañukapurqan hina. Kunan Técnico Agropecuario nisqata tawa wata graduwakusqan kashan. mmm Payqa papa, awina, alfalfakunata tarpuyta munan; chhaynallataqmi uywatapis qhatipan.

Qhichwata yacharqani taqsacha kaspay hatunmamaykunaman purispay. Paykunaqa qhichwallata wasipi rimaqku, chayrayku chay rimayta qatipakunay karqan.

Llaqtaypi wawa unquq warmikunataqa Hanpina wasipi obstetrakuna qhawan. Ichaqa tukuy runakuna kan, parterakunapis kanmanmi, waqlawpiqa manan llapan runakuna kayta munankuchu.

Kunan Qusqupi tiyani imaraykuchus quñi llaqtan chayrayku, hinapis llaqtaypaq qayllallanpi kakun, chayraykun. mm chhaynapis kay Qusqupiqa nuqa hina yachachiqkunapaq ashkha llank'aykuna kan, imaraykuchus qhichwa simita llallipanku chaymantapis tukuy riqch'aq kallpanchanakunata ruwanku, chayrayku.

Mana yachakunchu imatachá musuq watapi ruwasaq, ichaqa karu waqlaw suyukunaman chayayta munayman, yachapakuspapis utaq yachay mashkhaykunata ruwaspapis. Mamaymanpis wasichanta tukupachiyta munayman.

Nuqapaq mamaypaq tukuy riqch'aq lawachankuna nishu sumaq mikhunakunan; chaymantapis t'impu, siwaralawa, illaku uchucha, wathiyakunapis sumaqllañan.

Nuqaqa qhichwata rimani Punupiqa hatunmamaywan, mamitaywan utaq turaywanpis; Qusqupitaq ñañaypaq ayllunwan rimani.

T'ikakunaqta manan nishuta qhichwa simipi sutinkunata riqsinichu.

Huqllata aqllayta manan atishanichu, ichaqa uyariychis Liberato Kani, Renata Flores, Luzmila Carpio nisqa ayllunchis masinchiskunata. Paykuna qhichwa simipi takinku, yupaychananchispaq hinallataq hatarinanchispaq llaqta hina. Allin Kawsaymantapis takinku. mm Chaymantaqa kanman takiqkuna Danit Treubig; Ayla Schafer hinaspa Alex Serra hawa suyukunamanta. Paykunaqa espiritualidadmanta, Hallp'api Allin Kawsaymantawan sumaqta takinku.

Unquni hinaqa ñawpaqta mamayta tapukuni, chaymanta nishu unqusqa kashani hina hampikuq yachaysapakunata mashkhani.

Umalliqtaqa aqllayku llipillanchis huq hatun aqllanakuypi; chaypin llapa umalliq kayta munaqkunamanta huqninta t'aqayku, mayqinchá ashwan allin chay kaqninta.

Hatuntaytaykunata mana riqsirqanichu, ichaqa hatunmamaykunata riqsispa kaykunata niqkawanku: Ama suwakunkichu, ama llullakunkichu, ama pitapis waqachinkichu. Ñawiriy imatapis, ama ch'usaq maki sayashaychu. Tukuy imata yachapakuy; yupaychakuy imatapis pitapis, rispitakuy. Kay kawsaypi imata munaqtiykipis qan sapallayki llank'anaykipunin, nispa niqkawanku.

Aylluypiqa qhichwata ashwanta rimanku hatunmamaykuna utaq machu runakunallan.